Lapicero mespatät ja'ku jayutät, ja'ku pintatzäj algun dibujo, o algun hay vece vece este mespatät para que apuntatzäjku numero de celular, hay vece por cualquier co cosa pues jet'tyät mespa lapiceru, pa ja'ku por cualquier apunte pues todo jetä yojspa.